<noise> ah pues guꞌn nak guꞌn pues normal guꞌn nak komid xkuꞌn nonga lëꞌkama guꞌn pues di'tse sdzaꞌl ldoꞌma ix̱ux̱kwaꞌma komid lëꞌkama pues gow pues nap ba komid guꞌn sdzaꞌl ldoꞌma nak pues kwalquieru nada mas que ix̱ux̱uxkwawu wen, kwalquier komid.